Nantquie na ja ñecwiꞌna na nntseiñꞌoomꞌndyo̱ nntsꞌaacheⁿnaꞌ ee na nchii ñequiiꞌcheⁿ mꞌaaⁿ cwii tsꞌaⁿ na nnda̱a̱ na nntseiñꞌoomꞌñe nantquie nnda̱a̱ nntsjo̱o̱ na chquiaa caxo ndaalꞌawii luaaꞌ nantquie na ja ñecwiꞌna na nntseiñꞌoomꞌndyo̱ ee na matseixmaⁿnaꞌ cwii nantquie jeeⁿ caꞌnaⁿ xeⁿjnda̱ teiñꞌoomꞌ ndoꞌ mati meiiⁿ na nnda̱a̱ nlꞌuu na cachjuu ndoꞌ jndye nnom ꞌnaⁿ nlcaⁿnaꞌ cha na nnda̱a̱ na nleiñꞌoomꞌ juunaꞌ sa̱a̱ jeeⁿ neiⁿncooꞌ xeⁿjnda̱ eiñꞌoomꞌnaꞌ ndoꞌ jeeⁿ yanaꞌ na nlcwaꞌ tsꞌaⁿ.